Ba kpalí ikle ni isáfuébí ìgò ówò ba kpalíà ni ɔti bù tànɔ bùli ati úwù mòole bàa nɔ ni bùli ɔ̀gbùgbà úwù kayiki bù nyo úwù wuléè bu bu nyoà kele bo troà so unyowo lèe ú nà ɖí ni bù bu kele pɩcɛɛɣɖɛ ànàáa troà so ɔ̀lùkpɛ lèe, ù nà ɖí ni òbu elí ɛɖí ùni nyì úni bù tà tu nì álxà lèe tè úwù nà búù kini ká nyoò káèé únì zoò dò ówò nògò ànyi lɔɔ̀ ínɛ̀nu ɖèé ɖeé ɖèé búá nì ábua ɔ̀kujríà ɖèé ɖèé búá ɛɖí be nì kíní kele pɔ̀rtáblɛ úni beni bu úwulɔ, à nàáa sòfò ɖò íkaka lìià áɖì ígbɔ ɔwɔ sò fà ɖò ígbɔ ɔwɔ lì ákà lì ákà lì ákà kása à nàáa mìtroà únàa bu. Yáúní ɖí íɖinèzà kása màa búàá ówó benì àglago búá ni wù àglago lɔ kile búá nyòo ànàáa yì ɔti lɔ yì ni néleè kása à nàá wù kele ùnàáa nyo nélèe, à nàá wu wùlé kása à nàá mì yì ni ka áná banii elìi, ínɛ̀nùèle aɖu à nàá zèe alɛ nàá ɖù nyowɛ únáa nene nyowɛ úni ɖí íɖì nè nàaɖu ká úni à nàá mì tu nì áka lèe ká tè ànaá ɖoɖò úwù tè ànàlí áki à ni énoò buù ànàaa tu nyo úwù èle ígbɔké lee bu nyoà bu nyo ní ìfí màa no kùnyo. níì ùlánì màa nyo úwù èle kása úno troà ɔwɔtie nyo ígbàgbàágbà, ùnááá miì à nàáa wùlì nyo ígbɔké lèe bu nyoà kása à nàáa tro ú náa wùlìà únáa ibu úwù màaɖu ani ígbɔké ɔwɔɖèe nyréwu à nàáa mì mì ínɛ. Úni kele búá nyòo, kàɖi ni ò bu úwu lɔ ɔwɔ mìínɛ éné tekù yì ìni, yá è ci ínɛ lèe, ùyoò baba ɛɖí nàáa sòwa, à nàáa po ákaènù ú náa sòwa ɖòɖòwɛ̀ kása u náa nyowɛ sònìà ínà màaɖu èle níìlɔ ɖí ni ù tè yìlè obu ugudìì.